بلف <hesitation> المصباح الكهربائي علشان أغيره ، بلفه ناحية اليسار أو اليمين على حسب هو الطريقة بتاعته ايه وبعدين بروح منزلاه و أشوف المصباح التاني بتاعي اللي موجود وألفه بنفس الطريقة لكن في الاتجاه المغاير